HP ta pila so na cas an te ba'un na HP ta pila so na basa batre na ndia. Cas an so na meten de. Mete ma ana pila so na batren basan ndia, te mete ma ta so, na nalutun ndia. De kada minin lo mana karja HP la fo ala tao neulalaun.